اس دُنیا وِچ کئی کپڑے پانی توں سُرکھیا کر سکدے نے تے کئی نئیں۔ تُو رہبَر کردا اے۔ کس طرح دیاں موڈرن <hesitation> ورتیاں جاندیاں نیں۔ جاندے اے اِنہاں دے کئی خاص علاج کیتے جاندے نیں۔ واٹر پروف کپڑے اُسی سماگریاں <hesitation> ورتنے ہُندے نیں۔ جو پانی نوں اپنے وِچ نئیں جان دین دے۔ جیویں ربڑ، پلاسٹک تے کُجھ سائینٹفک فیبرکس جیویں گور ٹیکس۔ <hesitation> ایہ سماگریاں پانی دے اندر نوں داخل ہون توں روکدیاں والیاں خوبیاں رکھدیاں نیں۔ اس دے نال نال ورت کے کپڑیاں نوں خاص کوٹنگ چڑھائی جاندی اے۔ علاج جیویں ڈی واٹر ریپیلنٹ جو کہ سماگریاں نوں پانی توں بچاؤ نال مدد کردے نیں۔